شوف يا عزيزي <hesitation> علشان ما تعلق لوحة عالحائط، اتبع الخطوات اللي بقول لك عليها، اتحدد المكان تقيس الإرتفاع، <hesitation> تحضر أدواتك ، مساميرك ، وأقلام رصاصك ،تعمل علامات بيهن ،وتركب المسامير أو الخطاف، وتعلق اللوحة وتتأكد من المستوى ، واستمتع بعدها بالنتيجة.